Lesdi Itoopiya e hawra gam fijirde hiite nde innde Meskel, <noise> gam ɓe mawnina ñalaande nannguki Krosgoo ngañum, ɓaawo ɗon e ɓe ɗon mari fijirde kadi nde ɗum wi’ata Enkutatech ñalaande fijo naastugo nduuɓu kesu leydi Itoopiya, ɗoon fijirle feere feere ɗe finata waaji maɓɓe.